ମିଜ୍ଯୋ ଘରୋ ଅଧିକା ଭଲ ଲଗେ ରେଂଟେଡ ଘର ଥରୂ କାରଣୋ ମିଜ୍ଯୋ ଘରେ ମିଜ୍ଯୋ। ତୋଡା ଥାଈ ମିଜ୍ଯୋ ଘରୋ ତା ମିଜର ପରୀ ଲଗେ କିନ୍ଟୁ ରେଂଟେଡ ଆପାଟ୍ମେଂଟ ତା। ସବଵଲେ ପରପରୀ ଲଗେ ଜହେଂ ତୋ ମୁଝେ ପୈକର ଏକ ଅର୍ଥାକ ଠୀକ ହୋଚୀ ସେଧୀ। ପାଈ ମୁଝେ ସବଵଲେ <hesitation> ମିଜ୍ଯୋ ଘରୋ ହୀ ଚୂଜ କରୀବାଟା। ପସଂଦ କରୀବୀ ରେଂଟେଡ ଘରୋ ଚୂଜ କରୀ ଲେ ସେ ତରେ ଭଡା ମଦ୍ଯୋଂ ଅଧିକା। ଦଵାଗ ପଡେ ଜା ଫଲରୀଗୀ ତାହା ଯେ ତେ ଏକୋନୋମିକଲୀ ଫିଜିବଲ। ହୁଏ ନହୀଂ ନିଜ୍ଯୋ ଘରୋ ଥିଲେ ହୀ ନିଜ୍ଯୋ ଘରୋ ଟା ବହଲୋ ଲଗେ।